लोगन के राय बनावे खातीर, मीरिया के जागुरुक इनसान क्यू बढ़ावे देवे के चाहेचे। राजनेता और राजनीतिक दल में आप जनता के बाद पहुँचावे के चाहेचे। और जो भी जनता या फिर पीछटा गाउ हो, उहां <hesitation> बढ़ावा देवे खातीर <hesitation> बहतर से बहतर उपाय करे चाहेचे। अगर कोई भी राजनीतिक दल अगर धंग से काम ना करल चे, तो उकर परदा फास भी करल जरूरी चाहेचे।